علشان أساعد صديجي يتغلب على توتر الكلام أمام الجمهور ممكن أنصحه إن هو يتدرب على الكلام بصوت عالي جدام <hesitation> المرايا أو مع صديج تاني، وكمان يتنفس بعمق ج جبل الكلام عشان يهدي نفسه وكمان يركز على الرسالة بدل ما يفكر في توتره، طبعًا البداية الجوية تجذب الإنتباه وتخليه أكثر ثقة.